A crayon as- i crayon z- crayon izy vita kakazo koa, fa raha rats- i crayon zany matetiky manôratra koa crayon fao ny tegna tsara agnanaova matetiky ampiasain'ôlo aminazy magnano sary, magnano sarin-tsikotra io de crayon matetiky ampiasain'ôlogno.